Une ina dad i duna <hesitation> dag thale kai dug gun ngig duna tsin mblma ngig duna tsin, dalaka dafta zuwe nah gaka da gune za mble to dahane ngina duna tsitare nahgaha dayane nahgaha dahane in dad duna tab tsitare ma ai ni dad duna naha tska fta zoo in dad duna tsitare, to duna ma tsa tahale tsoya dagnana ya waɗiya ma da han ma ndaɗa ndaɗa itare za dva ai, tuhd nive mblna ka tkara ma ndaɗa ndaɗa to da nah gaha fud ya mblna dana guno da dgala in makabo gun hjano nivud an thabe ka vtsatra karu de ka hwaya tare da so yitare da kskava vtsa tra karude fiki tare sugo da zu burbure zai ya hiyo da mana yitare, to ka vtstra karu de kuma sigana bdahitare siganbe ka duga hayo ngiga hinka tsitare kumangiga duna tsitare, ngig hinga tsitare to yan dad duna tsa mble za gune yan dad duna daag dahal dahane yan dad duna na hatska. Fitsa yane zuwe nahatoka itar dad duni a nahatratska yan lar mble za daga thale tama yan nahaka yahaya nahgabaka biyo amma yi bube yamble ya gune dahan a nahatratska da ya he, to yan nahgaka kino kai tar dad duno nguɗarahayude ka hwaya tare da sawalin an kse ma hwaya da mana ud ai, ngiga duna tsitare sosai daya wa tsitsanda witho an manga ga mana mana tare gadiye da nglagho indana kiha da sgawalaha da thale an dah sdige dan dgalaha da zihwa dina zuɗa hda ai tsatsin da so dagile tsitso bgaha hda mha ma tsatin kwarane a sogi hana tma utha tsin tsa dgalaha da thal dine da nahin tsa tsi yahayahano ka dgak da vihayviya viya viya ai, ɓala do yinthuwe ka zuwa zuwa ha yanlava hada hwara ngiɗa za hado da mbladuho tsitsan witho manda gadi ma hwara hda ai da bghha kino daso gal kino. At ba utha hine tsiyaha tsiyine tsiyaha tsiyine uthahine, to ka tsiyatsiyaha da tsigaha kino wara niha ka hwaya udai datatsangin uthaha hda da hwaya gal ai, to hwara lava nda kam lava hda kam hwara ya babanda kino dan dgla itare da thale tsaya diga yahayahena kino tsaya mblna kino da dashdigitare da tsingitare uthah hda ka hwaya tar to da ngig hda vakaha ngwaɗngwaɗa ngig uda vakaha ai, da ndahgakur kway var kur za hda hwara ai da kwaikwigwa kur za hda da bara duguwai ha bawa yaya yuha ndika uda ya hda ai hada hdo ndik ude tsan witha ho kina ngaba uda withabi kina tahba tharna ude da daf taha bi ai, da mangal sai hana da sahine da sigine ha saho nivine to dadige nivine da ud tharna ud saho tma uthaha tsin yawna gal nivin ai, tma ud sahin ud sa da witha ftanda da kwarin ai tsa di tsa da vara da dgalaha za hda na dahsdige ngina ɗuwa hai duwa biyo nga nna ɗuwa haiɗuwa galgud dgabiyo tsani guhe tsauɗahe in da man gadi ai in da man gadi ai. Da hwaigaha kino waha niho ka tma tsitsiya tsin da sugo da vakaha ai hwara hda ai, hwara ngla hda ya a zoo nahgako nah naha nahgakai da mbute nahgaka gune an zuwe dal tska an sallo jiyam da zuwe nika ka zararo ka dgala kanda ka nahga nahaka ya bube ya mble ya gune dahar nahatska vin ai nahtska ka sgawala kanda zararo uɗena babana nivitare mble ina gunena nika tsitare ke sgawala kanda zitare bubina nika ka sgawala kanda dahane zitare, to yam kwaha kwargaka ya zararo ina tsabakurbi glak check-checke ya mblna mana ɓarna itar ai gtsa ud tsitare amma kuma sahgo itare da mho an sahago, tare da vak mho an giɗa itare to gul arhamat kse ndikina ka hwaiga hwayi tare da thale nga itare sugo da aya vake da mho biyo ka hwaya tar da thale, to lava thinna yan yan lava tsnahabahaha hawaya tar ai. Ka hwaya tar da dgalo da thale thinna glak check-checke tsa giɗa vak mha itare ya mbl na ka ngitare kaɗa dud biyo nga itar manga mana dud din biyo lava mbl yane an zuwe, tsawuɗahe da daho anahatra naha ai niya viya doitare zu dahan ai, viya viviya tsitar ai ka naha naha da sosallah kina giyam zararo da naha kaye dgite <hesitation> ka thale nika ka zararo ka dgak kanda zaratra anahatra vin ka yan nahga ka to ya mblna glak check-checke ngig duna tsitar ai, har mho kino ngiɗi tare an vak mho an talka lingau tsa giditar, thinna ngba itar giɗa biya da hway ga thalle tar thinna glak check-check kam giɗi tar vak mha vak lingwe tsa giɗi tar thinna ahbi tar giɗa viu bi, to nahga nah tra tsha vin dahane yan kwargaka dino check-checke ngla ngla dada ra da ya ya waho wahan ngla ngla tare ngabi tara ngla tuwah bi Waho ngalitare za ya thaa dadakar da guf kino bits dadara da ɓuɓo ka kla zuzuwa kanda da bdahine tithe ka hɓahɓa kanda zuzuwa kando da uɓatse ka ngayah ktundo ngaya babara ka ya zaro hɓuhɓa tsitare zai kanda dahane hɓutskando, ka hɓa hɓa kanda tha dadaro tsa ngig tha ka dadaro manga yin thaɓɓe da nkwahe ar ɗa ɗiya tha tar ai, ya waho zikne ya waho dal kanda masa kino utsga kanda maso ɓado kando ɗiga kando kaya waho zu itare dga mda nko yuwu ka tuwa he, niva da donda ka dgak kando nkatraka kanda yuwe ndal bube ka haɓahaɓa tar to thinna ya tha dahan ngwa ɗgude gude ya tho ɓatro masude zai dugwayude ka zuzuwa ya tha ya ai, waho hal ziwa dgala kando ɓo ina wahsare boya thhar withando wahsare ka haɗa haɗa kanda dgala jiyam da ziwa nivude thale kadga kanda da zihwan thal ai. Da dalakanda da zihwana ya ya da gna ya aire ya mangmare ya uɗa ha ka gata gata kanda haranta thale ya yuwe ngiga yuwe thale daham ka hɓuba kanda bara kanda kiyi waha lagwa kanda ka dgak kando da thale, de daso kanda zi yi waho jiyam da witho nikando daya so kando ka lakwa lakwa kanda ya wahatse ka sugo kanda da witha tamo ji yame nivude vaɗga kanda ya alven da am mble ka da sugo ha lagwa kanda wahonda ngigina yagane tuk ɗule kina ki waho ɓat kanda zarzra tva ka sgwala ka sugo kanda tama, ka lakwa lakwa kanda waho ka sugo kanda da so kanda tama ussa so kure ziha amma ka tugwa na dadara wahatse tgwana fsine daide wahsare soho to ka usame niv dadara ka yan tam tsa man ziwa kanda ai tsa glak check-check dan man ziwaya zara ma ngude ɓla tsine vak dad sare bi ai da man ziwin ai, ngude da uts masa ha dalha masa utsgaha ngude ɓa